<hesitation> Kolera rôzy za ndraiky tia koolera rôzy koa avy anatiny jerinakà izen̈y kofa mahita kolera rôzy barbie etra natiry miaraka amy vôlo. Avy eo amizay kolerany tsaiky viavy, tsaiky tsaiky manangy fô zay mpanan̈o kolera rôzy.